<hesitation> Resak'igny ndraiky vôlôhany ankinigny aminy <hesitation> oe le rah fa nisy talôha, ôhatra oe <hesitation> vary telo kapoaka zao fohanigny isanandro de tsy atao mihoatranzai, de avake koa ahegny araka isa isan'ôlo akeo amizai o mba tsy fôntro loatra lai vary na karazan-kanigna hafa very.